gny pieces sy gny raha hita amy gn'ordinateur moa zany da tsotsotra heky. Voalohany tsy maintsy misy unité centrale aminazy, ah zay ahitava micro-processeur agnatiny ao, ahitava ah RAM, ahitava disque dur, ahitava ino izy tiky, ahitava ports aty sy atiky aby aminazy, ahitava carte réseau, ahitava carte graphique, regny tsy hita agnatin'ny unité centrale ao. De mazava hoazy tsy maintsy hapoitsy moa ze raha zay ho hita, misy gny fils mampifandray anazy aby fa tsy maintsy hapoitsy amina ecran ze raha zay hahitava anze raha rehetra hatao agnatiny ao. De misy ecran mazava hoazy miaraky aminazy. Mety misy fils sy nappes mitambatsy agnatignatiny agny mampitohy anizay. De mba hahafaha mikitiky anazy sy mampi- mikirakira anizay ordinateur zay koa tsy maintsy misy gny clavier na io mitambatsy aminazy io na io ivelany de tsy maintsy misy koa gny souris hampiasay ze miaraky aminazy aby da ze raha rehetra zay mitambatsy no manome gn'ordinateur raiky.